التاريخ مهم بزاف حيت هو نقدرو نقولو مفتاح باش نفهمو لهوية ديالنا حيت من خلاله كنعرفو كيفاش طورنا وشنو هما تحديات اللي واجهنا والانجازات اللي درنا عبر التاريخ والتاريخ كيخلينا نتعرفو على الثقافات والحضارات السابقه وكيفاش اثرت علينا وعلى العالم اللي كانيعيشو فيه دابا يعني فهم التاريخ يساعدنا نحترمو الثقافات والرموز الثقافية ديالنا ويعطينا دروس الاخطاء اللي درنا قبل